Nle fa bọ kpẹm n-yọ ẹbẹ num ga wolẹ oga wolẹ kpọ a n kaga nyẹ, nyẹ, eka ga kwum gọ ipu ole egọha ipu olẹ le kedumọga, abọ numga gbo hẹhọ num ga gbo yedeyi ọlamu kpẹm gbo chengi ga gbo yodeyi damu ẹgẹ nochẹ ge teyinu biye a, so ẹjẹ jimu kpẹm kelohi, kanu nya kanu wega nege to̱nu abakpa yabọ a ekeyi jọda alẹwa la, ije yanbọ uklọ yubọ, ẹbọ yabọ bọti umu fofunu amu ya, ujigawa oke wẹga. Olọhi egọ onwuleyi achẹ kpẹm yabọ uchẹ dumn ndok ejila bọ kpẹm ake wega onwuleyidu, bauchi nya ke wega onwuleyi abolẹ kpẹm ma ẹjẹjinu kpem wega onwleyi, ọlẹ olọhi yabọ oyeyi olohi yabọ kpẹm kaduna nya ẹjẹjunu kpẹm ọla akpa kpem ejejinu wẹkpem ma ega onwuleyi noke wẹa uklọ du ma nadoka kpẹm-ma oyipu ejejinu kpẹm, olabakpa uklọ ge dn nẹhe, ola duhu nadoka oda ole ch, odo wiye oh oda bọ, oda duma nadoka kpẹm ega duma mum hiye kpẹm nya oya yabọ kpem, oda ole kpẹm ogbabọ abọ nehi oda nage la lọno lono ọlalọ amanya, ale tabọ agbabọ bbo gbo oda olalu kpẹm nowe a, so ẹga num yẹ kpẹm oda olohi kpẹm nowẹa nke nwoda olihi nmanu kpẹm noke piyolohi gam ichẹ a.